Keñña e ɗon mari toɓo, ndungu ndungu, ndemboo e ɓe ɗon mari poosu e pewri caka cakaari, de dey yaajum.